كنعتاقد ان متابعة الاخبار ماشي ديما زوينة حيت ديما كتبقا مطالع على المشاكل ديال الناس على الحروب على بزاف ديال الحوايج يعني الاخبار نتابعهم مرة مرة باش تعرف الجديد اللي كاين